Ma lon che mangiu sempre pi vulenté al e la pasta süita, la pasta süita anche dui spaghetti ën bianch cun ël parmigian e ën po dë puvrunin, però a dipend anche da la stagiun, magari a ie cula stagiun che a s'pöl fese la bagna cauda e alura mangiu la bagna cauda, se no ël minestrun o anche mach la minestrin-a